ཐང་པོ་མེ་ལབ་ཁང་དེ་རེ་དམ་གཅིག་ཨིན་ཧ་ན་དེ་ཁ་ཏས་ཧེ་རུང་སམ་མེན་དོང་ཁང་ཨིན། ཨོ་དེ་སྐེ་ཕ་ཏེ་ནག་ཆ་ལོ་དང་ནེ་རང་ལོ་ཐང་ཤེ་་དེ་ལབ་ཏེ་རང་ཀལ་ལེ་ཧ་པོ་ཨིན། ཁང་པ་སེ་ན་དེ་ཐང་པོ་བཅུ་ བཅུ་དེ་མེན་ན་ནག་ཆ་ད་མེ་སུ། ནི་པོ་དེ་ཆ་ནེ་མེན་ཐ་ཏེ་ཐེ་ན་ཁང་ད་མ་པོ་དམ་རང་ཨིན། ཨོ་དེ་སྐེ་ཕ་ཏེ་ནག་ཆ་ལོ་དང་མེ་ གོ་པེ་ཐང་ལོ་བཅུ་དེ་ བཅུ་ལོ་སུང་ཀཔ་ཕ་གོ་ཤ་འིན།